بالنسبة ليا يكون عندي برشا أشقاء على إني نكون وطفلة وحيدة، خاطر نحس اللى الإخوة عامة هما الظهر اللي تسند عليه روحك وقت الشدة، هما اللي يقفوا معاك في الصعيب هوما اللي اللي يبارطاجو معاك معناتها ليمموا الخايبين وليمموا الباهين ما تعيشش وحدك آآ معناها الحياة تكون عندها طعم خايب.